<noise> Kanna jiremma adi kayi ngunuturo tuyi cendia? Kanna jiremma kayi ngunutunuro tuyi cendi bo, ayimia kanaa fada yadumu klan tiliminayedi, klan tilimea niyi kannanimi. Do kra yadumu klan kudulonga ngunutumburo fandum bo. Kuru kanaa laan manun fandimea kananmia adi, laanmbe kidenun ngunutun tinenum yadun klan tulumu laama kandun tunuyediwa ni kannanum bo, laama ti tumu kemadinga gunuwu mayi, ngunuwu ngunutumburo tumu laama manum bo. Sobowu adi nangando kanna di kanna di ngunuwu, ngunuwu kine tendi bo. Yal yambum yirallun kratoronumu kratronumu klan krangedea caradu cetiliwa ko, adi ngunutimi ngunutumburo fandun yal adi yirallun krayo. Caradu krangedea klan cetili bo, ayimia niyi jadnumburo awo adi walci bo ni jadtunuma di ni kanaa tinetunuma adi, awo ngunuwu curonna, ngunuwu coronna adi dayi ille seyi ngunutimea do yadum awo adi ngaayo klan tilimi. Sobowo adi nangando kanna jiremma ngunutumbro tumu fandum bo. Kanaa dina adi kanaa nanju sirea ngaayo, yammayi fuwuro kunto mayiyei, kunto cafandia kannayei so di ngaayowaye ngunuwu coronna ngunuwuto tineyo teiyi farungedea javadu dayo dawuyi kideyo klan njunga do cafandu fuwuro kowudo adi ngunuwutu, ngunuwutayi kanna tendiro kuwudo. Kanaa dina kanaa, yam kanaa nasara fiteya wunumea tendi ca mbrongedea akedi, kinderongedea kannatina tunu kannatina tunu adi, tendi tineyo ngunuwuto ngunuwuto teiyi doyo, doyo ngunuwutono do nangede kanaa soyi nangede kanaa soriyawa kosowo, nangede kanaa kannayada, tendi ca ngowun jewuro ngunuwuto do. Kosowo nangaro, dayi <hesitation> sobowo adi nangando gunutumburo kanna kanaa jireye di kumandinga kida mayi. Kulo barenimiwa ko niyi ngumbu manimiwa ko, ngumba di seyi ngunuwutimea do fandimi, fandimea ayi kannanimi. Lamar kanaa teyiraye di ayiwaye awo kanaa kanna side kannaro drandirna manimiwa seyi nguwunutimea do fandimi, ngunuwutumburo na fandimina do bo. Sobowo adi nangando, kanna di kanna jireye di kayi ngunutuwunuro kemandinga kida mayi. Kuru kanna kanaa, kanaa hararo drandirna, ti ngunuwutumbu daaro fandimi, ayimia kam la kanaa awo ndokon side bo do ti. Haranga klafe koruwunga nansuruwu, koruwunga nansuruwu adi diye do adi jilinga kanaa kannaye jilinguro ti woli. Kannaye ngufunga do, ngunuwutu mayi, ngunuwutu mayi adi kanna jilingu ngunutu mayi adi ngunuwumburo fandum bo. Ayi kanna jireye ti? Kanna jireye ti awo niyi klaro sun dangum tamu fandimia kannanimi jewuro kram do niyi klan tinenimi tamia, niyi tumu awonuma adi krandumbedi kandumbedi walcu kinjuwodiwa adi kanaa jireyewo. Kuru kanaa jireye ti kanaa ndinan akedo tendia, kanna jireye di dumu seyi tumu laren najanimea do adi kanna jireyewo.